Ny climatiseur ndraiky edy karazagna machine i ampiasaigny mba hi-reglena le temperature agnatin'ny tragno de afaka ampidinina izy raha tianao ampangatsia- angatsiatsiaka le tragno de afaka ampiakarigna izy raha tianao hafana le trano.